Dimy minitra sisa fotoana ahafahako homankanina an-dragno de sy hitako rô fa de homan-drano haniko am'zany, zany hoe dite de mofo zany ataoko de igny rô maladinany de tapitry dimy minitra de minga mamonjy raha andianako zaho. Na koà hoe mofo, mofo sy atody oaniko, azo atao koa hoe paty de regny koà mônko arô telo minitra de vognogno de masaka de oanigny.